Makanan yang mempengaruhi pernapasan jadi kalau makanan itu, sebetulnya mah nggak ada mempengaruhi ke tubuh kite ye enggak ada cuman setahu yang pengalaman aye ini kalau habis makan banyak <hesitation> cabe rawit deh contohnya kalau kita makan tahu nih pakai cabe rawit aduh langsung sesek deh tuh, tapi makanan tuh yang yang cenderung mengandung gas itulah yang yang mempengaruhi pernafasan kita, contohnya kayak kol tuh, kol kan banyak gasnya, tapi kol itu kan dominan kayak di bakwan pakai kol, gado-gado ya pakai kol terus apa lagi ya capcay pakai kol. kol itu memang sebenarnya mengandung gas kalau itu mempengaruhi pernapasan kita juga terus sama satu lagi sih kalau kite makan kekenyangan kemengkaraan itu perut memang yang yang mempengaruhi pernapasan kite juga sih sebenarnye, jadi kalau kayaknya makanan itu memang yang mempengaruhi pernafasan itu selain kol, juga ada nangka. <hesitation> nangke juga tuh gasnye banyak bisa mempengaruhi pernafasan kite juga tuh, jadi kalo bisa makan yang pertama ape aja sih sebetulnya makanan tergantung kitenye juga sih, makannya hati-hati udah tahu nih kita ada lambung nih lagi kayak aye ini ada kadang-kadang suka naik asam lambung tuh suka tau tau nggak bisa napas terus sesek, tu kalo dipikir pikir habis makan ape kita suka lupa tuh, padahal salah satu dari itu biasanya sih biasanya pengalaman pribadi tuh ya itu makan pedes pedes asem nah itu pasti langsung kena lambungnya tuh.